. Ndijinywa wakati ndimwana, ndilimwana, ndalola akava avamama puvi- puviti- puvitama, <noise> wapange apa umama ivaku- aivaku akutumile, lutamu uve- uvefurani uluta akatori akyinu furani. Nandikalute, <noise> umama akatola ulubiki, akanditova apanditovile, lwine nakiu, ndika- ndikava ndi- ndiu- ndikumbuka ukuti ndakulwile apa nditovilwe ukuva, nandivombiliwi ikinu kyanumile umama. Nandomana, mbaka isiku itsindiu ndi- ndinanila sana ndikumbuka sana ukutandanaka, agakuti umumbaha, wiruta ulabira, ukubera, kuubi, kubaya kwasababu, nukunu umbavako wangakutume wiruta, uwudebe, nakawesa ukutuma uveve imbaha. Ndomana kindidova sana, kila munu, vitumwa <noise> alutake kwasababu umwene idebe mbaka akatumwa idebe.